Ia, tômôbily <hesitation> pompie àby àby io ndreky zen̈y. <hesitation> Mamono môtro lera koa fa misy tran̈o may na misy toerana araiky may zen̈y na mety tsy tran̈o fa mety tan̈àna araiky, mety orinasa araiky. Irô zen̈y mandeha man̈avotro, mandeha mitondra ran̈o mitondra <hesitation> ino ma zen̈y? Jia, tsy haiko zen̈y ataondrô fekiny zen̈y fa amonoan̈a i môtro io zen̈y.